माझ्या हिशोबान सालित कम्प्लीटली हॉनिस्ट रावप शाक्य ना कित्याक तर असो सुध्दा वेळ येता जेवा मनशाक नाका तरी खोटा बोलाचा पड़ता कित्याक तर फुडल्या मनशाक त्रास जावक जायना म्हूणों आनी केव्हा केव्हा खरा बोलचा परस खोटा बोल्ला बरा आयत।